When it come to my work bisnay, I nah really geh like permanent work to do, yeah I can do different different hustle dem and aay seasonal, yeah, aay nah like ley hustle where you will say I taking bag carrying it in town on my back to go work, then in ley evening time I move from in office and come, no, dah nah dah kinda work neh I can do my real hustle wer I can do sometimes when value boy t- shirt dem yeah I geh it from randall street, yeah geh it bring it in ley community sell it. Sometimes used shoes sometimes women slippers sometimes hair sometimes cream, children clothes, you know book bag, copybook, and foodstuff, yeah those small small thing dem at ley community level, vita cube onion dem I can buy those things dem, <hesitation> you know plenty <hesitation> bring and sell it, sometimes supply other people they sell it small small in ley community then ley put my mah together I collect it Yeah dah ley kinda hustle dem me I can do, yeah so, on ley other hand im a hustler, yeah legal hustler nah any kinda hustle. I do my legal hustling so dah ley whole level I on, yeah dah ley real code I giving you so like dah when I put all ley things dem together then I sit down and see how best I can <hesitation> you know put my profit and things dem together, so dah how I can do it and dah ley kinda work I doing, alright.